चलनी को उपयोग महीन कण को मोटे कण से अलग करण के लाय करो जात है। इसको सिद्धांत छेदन के आकार पर आधारित होत है। चलनी में चोटे चोटे छेद या जालीदार संरचना होत है। जो एक निश्चित आकार से बड़े कणों में को रोक सकत है। जबकि छोटे कण इन छेदन में गुजर जात है। जब मिश्रण को चलनी में डाल सकत और जिसे हिलाय जात है। तउ गुरुत्वाकर्षण बल और हलचल के कारण छोटे कण छेदन से मध्यम में नीचे गिरत है। और मोटे कण चलनी में ही रही जात है। ये प्रक्रिया ना केवल भौतिक रूप से सरल है। बल्कि विभिन्न उद्योगों में भी व्यापक रूप से उपयोग करी जात है। जैसे कि आटे को छनने में रेत कंकड़ को अलग करण में औद्योगिक उत्पादन कच्चे माल को अलग करण में भी इसको करो जात है। चलनी का प्रभाविक कार्य बात निर्भर करात है। कि उसके छेद को आकार कितना सटीक और समान है। प्रक्रिया समय ऊर्जा बचित करात है। और कणों को आकार को कुशलतापूर्व वर्गीकरण करात।